Wida en عجلة esadom kaya fe undaie dakomou undaie ademri kagoo dogkesa, Murtiga teaga, لكن عجلة dakkomu, in عجلة hikr jeresteng ushae? Jeresta man jeresslimi جرس zatoli لكن ena ter kahrabalog shogolafe كهرباء ajalalton fei in ajalallon tanchi kani كهرباء wei fala ki, en كهرباء juwa goon mando jereska ushaienanga firgikani edin sarbei log gakikan twali fa جرس ushir dangi